सुम्मारकि बारेमे सोचतपेति मोके नया शुरुवात, उत्साह और अवसरकि भावना आत हए । सुम्मार प्रायः काम करनिया हप्ताकि सुरुवाति दिन हए, जो नया काम और चुनौतीन्के सामना करनमे प्रेरणा देत हए । जा दिनके अक्सर एक नया लक्ष्य और योजनाकि शुरुवातकि रुपमे देखो जात हए । पर कभिकभि जाकिसँग थुर थकान और दबाब फिर जोडत हएँ, खास करके हप्ता भरेक कामकि तयारीकि रुपमे ।